Naya na pola ze nzo biztya ndole bixtya lagart nzo bixtya or nzo bixtya perla nzo, nzo biztya mbay naya na nzoy na xe nak re bixtya uno dos tres mbesxana re bixtya, bixtya- bixtya jwa'n nchadmena revjwa'n kolgat re palmolibe re- re bixti aa bixtya- bixtya chole re bixtila uu jwa'n nar toza nar bixtya nzona per taga nzolon naya lo kuan jwa'n ta nzo lota men nzo lomen xe nak bixtila xenak re re- re bixtya jwa'n jwa'n ora lagarta re jwa'na pur jwa'n gox polana naya na nzo jwa'n kub na nzo re bixtil jwa'n, bixtya- bixtya zote nzo thib ned bixtya ndole xomod ndole thib ned bixtya nzo per jwa'na mbesna men ne na tega lozon pa ndomen kon re bixtila pur jwa'n nlir zinmen na re bixtil jwa'n ta ndejna nayana.